Nimamish, men odamlardan pul yig’ib ularga uy va moshina va’da qilayotgan emishman. Undan tashqari ularga pulini ikki baravar ko’p qilib qaytarishni aytayotgan emishman. Axir bu insofsizlikku! Bo’lishi mumkin emas.